I zareo Rosianina, zareo rosianina ndraiky io zany pays <hesitation> tantsinanana zio, <noise> zareo resaka atody zany zaka tena tian-jareo mihitsy atody io ai, zareo tia mihinana atody karakaraha zany hany io. <noise>